Kur mendoj për kulur e gjelbër, më vjen në mendje natyra dhe vegjetacioni i bujshëm. E gjelbra përfaqëson rritjen, ringjalljen dhe freskinë, duke evokuar imazhe të pemëve, barishtes dhe pyjeve që transmetojnë qetësi dhe harmoni.